Cham nga nget karoon aee chaik, ko rook ko ngo ka wendii imbar, ko ma kacheng ipak aw- awe imbar a cheng ng'ui, korook inya kwany kimyo nelalang, ngo kap achenge sochaa anda acheng isakya komanya yoo ipak, ko naruur ipak ko matau aamishe arok awe imbar.